पेचकस का उद्देश्य। पेचकस से कई तरह का काम आवे। पेचकस नट को निकालबा में काम आवे। पेचकस अलग अलग तरह का होवे जसा प्लस का पेचकस माइनस का पेचकस ट्रेंगल पेचकस और इसे नट को निकालबा में आसानी होवे। मिस्रियों के पास कई तरह का पेचकस पाया जावे। एमे काम करबा में जल्दी होवे। और पेचकस से नटो को जल्दी निकाल सके। ई वजह से पेचकस काम में लेवे।